Waaw ñaata xerit laa am, mun naa wax ni xarit moom bu nekkee xarit xarit benn laa ci am <hesitation> te maak moom haam soreewuñ ay hat moom twenty seven la am. Waaw tewenty seven years la am. Kooku sama xarit la man, àndandoo moom bërinaa ko lool sax waaye xarit boo xam ne man ak moom duñu humpante lépp lu nekk ci moom dama koy xam waaye li nekk ci man tamit daf koy xam benn la.